الشّعور بالتوتُّر كتير بشع نضل موتْرين وخايفين يمكن من بُكرا، خايفين نخطي خطوى، نضل متوترين من شي لح يصير معنا <hesitation> كتير مُأزي هيدا الشّعور. <hesitation> التوتّر هوّ مسلاً يمكن يأسّر فينا صير نرجُف، نصير نخاف نتوتّر من حيلّا صوت بي صير يمكن إزا جارنا خبط الباب ننئز نتوتّر يي لأ وكزا لأ <hesitation> خلّينا هيك نبعُد عن التوتّر ما نخلّي التوتُّر يسيطر علينا التوتّر كتير شي كتير مُزعج لأنّو إذا أنا كنت موتْرة حا إنشُر التوتُّر مع الأشخاص الّي أنا عايشة معا أمّي، بيي، ولادي يمكن <hesitation> لأ التوتُّر شي كتير مُزعج فينا نبعد عنّو فينا نخفّف عن حالنا أد ما فينا <hesitation> ما نخلّي التوتُّر يسيطر علينا لأنّو التوتُّر بيأزيلنا جسمنا بيأج- بيأزينا جسديّاً ونفسيّاً وبيأزي الحوالينا <hesitation> أمرار التوتُّر الزّايد بي خلّينا نوصل لا مرحلة إنّو يمكن نشرب دوا نزور حكيم نفساني <hesitation> يخلّينا نفوت بي عُئد نفسيّة <hesitation> هيك نحس إنّو نحن ما بئى طايئين شي ما بئى طايئين حياتنا متوترين عاطول أمرار يمكن ناكُل شي نشرب شي يحسّسنا بالتوتُّر هيك بألْب دئّات ألب سريعة ورجفة وكزا لا لأ خلّينا ناخُد كل شي بي بساطة ما نتوتّر <hesitation> ما نعظّم الأمور ونكبّر الأمور إنّو مسلاً يعني. إمّي وبي علئو مع بعض أوكّي أنا أتوتّر وصير أبكي وصرّخ وعيّط وهلّأ بدُّن يئبرو بعض ويضربو بعض وهيك لأ خلّينا ناخُد نفس عميئ، <hesitation> أتأمّل خير، حاول ساعدُن حاول خفّف الشّي المشكلة لّي بيناتُن، وما- أتوتّر- وتّر- الحواليّة- ما أتوتّر وتّر الحواليّة، أمرار إذا كان عنّا زيارة، أو كان عنّا عرس، أو كان عنّا مُناسبة، أو يمكن عم نعمل إمتحان، عم نسوئ، يمكن ن- نتوتّر بس إذا نحن ما فكّرنا بإنّو نحن لازم نتوتّر بتمشي الأمور يعني مسلاً أنا اليوم بدّي روح عندي إمتحان بالمدرسة إذا أنا رايحة على الأمتحان وحاطّة براسي إنّو أنا ما بدّي اتوتّر إنّي أنا دارسة إنّي أنا فاهمة أنا حا ركّز بالأمتحان معي هاي السّاعتين لا حل فيا إمتحاني ما حا أتوتّر بس بمسلاً أنا رايحة عالطّريئ يي ما حا أعرف هالسّؤال يي نسيت هيدا السّؤال ما لح أعرف حل شي أبداً ولح نُسئُط وما حا نستفيد شي، فا خلّينا دايماً متفائلين وما نحس حالنا متوترين عطول وما ننشُر التوتُّر، <hesitation> أمرار كمان التوتُّر بيجي نفسي يمكن إذا أخدنا dose عالي من الكافيين <hesitation> مُمكن نحس بالتوتُّر والرّجفة فا فينا نحن نعرف جِسمنا شو بيتئبّل ونخفّف هيدا الشّي وما نخلّي التوتّر يسيطر علينا لأنّو إذا نحن توتّرنا الحوالينا حا يتوتّرو حا توئف عا حياتنا على يمكن- ويمكن- ويمكن فا لأ. خلّينا نبعُد التوتُّر ونحطّو هيك عا جنب <noise> ونضل متفائلين ونضل متأملين خير و نضل نفكّر بي عئلنا الباطني إنّو نحن ما بدنا نتوتّر، ما بدنا نزعل، ما بدنا ننزعج، ما بدنا نعمل stress لا نقدر <hesitation> نعطي لا نقدر نجود بالشّي الّي نحن بدنا نعملو إن كان بي إمتحان يمكن بي طبخة، بي مشوار بدنا نروحو، يمكن بي بدنا نروح نتعلّم السوائة وكون أنا متوترة ما حا أعرف سوء ولا حا أعرف أتعلّم سوائة يمكن أنا متوترة اليوم روح سوء سيّارتي أعمل حادس <hesitation> ضُر غيري وإنضر أنا، فا لأ خلّينا هيك نكون بسيطين وما نتوتّر لنكفّي الحياة.